Ман ба сантехник занг мезанам ва мегӯям: “Салом, раковинаи ман об мечакад ва ман намедонам чӣ кор кунам.” Метавонед бигӯед, ки чӣ тавр онро муваққатан ман ислоҳ кунам? Лутфан ҳарчи зудтар биёед ё маслиҳат диҳед, ки чӣ гуна мушкилро ҳал кунам.